Si al e etico dare de priurità a la vita d'le persun-e che a le bestie, anche se nui suma anche ën po bestia, però ën cazo dë necessità prima venta cüré e segui le persun-e e pöi cüré e segui le bestie, se a s'põdeisu fe entrambe le coze ënsema a sarìa mei